Hoy aho neny, da tena azafady e fa hadinoko antranonay any koa any poketrako igny. Haa andraso fa handeha haka anazy any vetivety aho da mipody eo aho rehefa avy eo. Ka omeamea olo koa raha novidiako reto fa rehefa avy eo tena mimpody eo, afaky folo minitra eo maka anazy.